Tiako zen̈y man̈ano spôro an-tran̈o fô. Fa tsy de tiako manday amy saly de sport àby iren̈y. Fôtony an-trano zen̈y an-ten̈a karàha a lezilezy kokoa man̈ano izy. Koa fa miaraka amin'olo maro ren̈y manko, za olo tsy dia tsy dia tia miaro amin'olo oe. De tiako zen̈y an-tran̈o fo man̈ano izy. <hesitation> Amin'in̈y koa zen̈y an-ten̈a mba afaka man̈ano raha hafa.